Ny fizarana hita amin'ny elo indray an, <hesitation> ilay <hesitation> lamba be iny izany. Iny no maha-elo ny elo an, dia avy eo an, ilay tahony <hesitation> lavalava tazomina an, sy ireo ilay ilay taolana mitsiparaparaka kely an mitazona an'ilay lamba izany. Izany ny atao hoe elo.